العربية مكوناتها الاساسية، اول حاجة المكنة، لانها قلب العربية، بعدين الجربوكس و الشاسيه و الفرامل <noise> و الهيكل بتاعها و الابواب و العجلات و القزاز و الكبوت و هسي في بعض العربات ما فيها شاسيه و الدفرنش الورا و القدام و اليايات و الشكبزورات.